Le ŋtsu kpadzi, mìagblɔ be woɖo srɔ̃ɖeɖe anyi ye, nyawoa ne ekpɔ ŋtsua, yetsã adziwò, wò tsã alɔ̃ nɛ. Voa enugbe kpo enyo wò tsã ayi. Vɔa srɔ̃ɖeɖea, evi ye le eme, evi le eme, ya dzi vi, mì ku ŋtsua kpata mìava bɔ alɔ ɖo axɔ kpɔ via dzi, ye nyi lɔlɔ tsi ne le srɔ̃ me, ye na be mìɔ kpata mì xe le egbe yi wã. Ne egbe nyi nyɔnu adzɔ va anyigbã dzi kpoa, eɖo la tsɔ lɔ̃lɔ̃ na ŋtsu ɖe kpoe, ye ŋtsua tsã atsɔ ana wotsã, ye mì gbakui ye mìava na anyi aha wɔ ɖeka aha dzi vi lo Ne mì ku ŋusua mì lea, ya kpɔ be, ne nye be ŋtsua ƒo nu ƒo ne yea, anya de nɛ, abe ameya keŋa ye nya de nɛ, tsɔ ku ɖe eŋti be, ya teŋ kplɔ ye, sie leke ne ye tɔ kple ye nɔ wole he ye ɖoa, ya teŋ kplɔ ye. Ŋtsua tsã ya nya de nɔ, abe nyɔnua, ame ya ka ye le ƒo nu ƒo nea, leke ne ye le kpɔeɖoa, alo ye nya de nɛ. Ye tsaƒe mìa kui mìa xa dze, esrɔ̃ be enya dzi, kaka ava nyi esrɔ̃ be ɖetɔ, ade yi yea kplɔɖo nɛ aha nyi eɖetɔ. Lɔlɔ ye mi kui miatsɔ awɔ nui. Ne srɔ̃woa dziwò be yeaɖewo, ye mi kpakui mì le edzia, ya nɛ be neva yi ɖe ye tɔwo gbɔ Ne elɔ̃ nɛ vɔ be ye aɖea, agblɔ nɛ be ne va yi ɖe ye tɔwo gbɔ, ya va yi ɖe tɔwòwo gbɔ. Ne eva yi ƒo nu ƒo ne tɔwòwo be wo via ye ɖo ɖaɖa be yea ɖe wo via, alo wò vi be ne dze edzi ne yea, ye tɔwowoa, ne wo lɔ̃ nea, woa trɔ abiɔ, axle ametabiɔnuwo tsi ne wo xɔ biɔna ameta, tɔwòwo axli nɛ. Ye tasinɔwo, taviwo, ye woakplɔ ŋsua ɖe ŋti ye woa he nua va axe va na le dzilawo gbɔ. Ne wo xɔ va na le dzilawo gbɔa, ye dzilawo ale alɔwò axa da asi ne ŋtsua, abe anh be yewovia yike yewo xe da asi ne be ne yia, ne ba kpɔ edzi ɖe nyuitɔa dzi looo. Ye tasiwòwo tsã axɔ ne le fiya kea ye wowo tsã woaɖu ado ɖegbe ɖe eta nɔ ye mìɔ kekeŋ mia kaka le teƒe ma. Ye be akpa dzie ye ma.